Nibañulo bu ma, budo muséét mamu manu mamu jisonkénéma; éséfuno yayu yaan épimé nilobul depuis étiyoree yo yoomé muséhum mara aan; Ucaméén imbi guñéni guséét aw boot éŋa yo umundum ubugéén guñéni gubuk, nuŋaar éséfuno yayu nuŋa nuloos miin uŋa nutaas guñéni no nuñumé ébaaj muséét mara guñéni. Mais nang uŋarut éséfuno guñéni ma guséét.